مرحبا بيكم في سوسه جوهرة الساحل، أول حاجة باش نمشو نزورو المدينه العربي ونشوفو فيها ال-الحاجات التقليديه اللي تتصنع باليد، نشوفو زاده برشا <hesitation> مباني أثريه، بعديكا نمشو نبحرو في <hesitation> الشط، وبعديكا نتعداو المطعم، ناكلوا فيها شويه أكلات تقليديه تونسيه.